<noise> Laha vavahady ny tontolo faharoa izao moa k da fa fifoa rongony zao agnamiko. Mifoky an rongony igny da mahita raha tsy fahitan'olo an'eritseritsy agny. Lasa lavitsy gn'eritseritsy da lasa hanaonao fahantany am zao. <noise>